Kundute kuii njuneti iyeke tindute ján, yekuenda tiondute cho'o u hi rana luchí keteña nroka chimero kuita ñona'a ndute yuu kute ya'á, yandunika kutu ini ye'e yeño'o kuten nduntundu ndute ondon nduté, choján onre yini ñatuu chiner nond ndute yenguo nundute ñoto, cho kuenta kuti nani kuenta choján kuten ndute yanajan iin inté, atu kundetu ñute ndoyeku uni ndutu nondute ndio kon nduté nde atuke kenra, kunkenrá yeko kondute kui kuna kute ko'o ondute ján.